الحيوان الي يمثلني و اعتبرو انو يمثل شخصيتي على احسن شي هو الأسد - لان أنا دائما ما أخاف من اي شي ويعجبني اصلا ابدي تحديات جديد - والاسد هم هو ملك الغابة وما يخاف من شي فاا-وصاحب مسؤولية همين أنا هم صاحب مسؤولية فيشبهني